k'o awaj <hesitation> pil wachuleew rimal che qas alnaq keb'inek rimal ela' kiya' ya'muul chikyan rimal qajaaw kinb'aj wa re'en <no'se> k'o jujon che qas ela' kichaak, re kikchap taq nik'yaj chek awajiib' rimal ela' ki kitib'iliil <noise> xa' rimal la' kin kinya' poon richaljiil che k'o nik'yaj kaj xaqara' li b'alaam, y xaqara' chek ch'ite'en b'alaam che kib'ix chiran pi kaxtilan chita ela' li awaj la', che qas pi alnaqiil kib'inek e riliik kirapapek kawil taj che rib'aniik kiq'ax b'iik chi riwach jun chek awaj, xaqara' pi alnaqiil kirchapixtaj ritib'iliil ela' kib'ix chiran <hesitation> pi kaxtilan jupuuq awaj che <hesitation> depredadores <noise> ela' kichaak kikchap <hesitation> taq ch'ite'n wuxu' taq nik'yaj chek awaj che re juyob', k'o taq awaj xaqara' che qas timaal keb'inek k'o wa' <hesitation> jujon che pi tza'j wa qab'aj k'o chiran xa' kajtza'n chi riij wuxu' xa' qakoj pi etz'eneem tziij taq t'ot', xaqara' li k'a'x riij ela' qas timaal keb'inek, lera' qast kexik'nek rimal ela' ya'muul chikyan xaqara' k'o wa rimal k'o taq kik'a'x chikiij e ki'ab' li t'ot' qast kixik'inek kikawant wa' kexik'nek xa' kirch'arij riib' rimal qast k'o kiqan ela' wo ela' wii' qast keb'inek kinb'aj wa re'en, xu' chan qast qet- am cheren <noise>